yato kujama ke misalkan la mamma na bongi biasa. pasti ke la morai na mamma <hesitation> nonton na jolo tiktok atau ma' hp hp na jolo'. Terus ato ke tae ku bisa mamma ke bohongi biasa pasti baca na biasa buku. Atau male na' lako kosna solaku. Male maccarita biasa terus. Mangka to ke biasa la <hesitation> nonton na tiktok biasa ke moraina mamma, mamma kalena na'. Terus ke mamma mo to pasti simasaina mane millik <hesitation> karueng raka ku millik, ato <hesitation> masiang masiang raka atau makale. Terus ke mane millik na biasa. <hesitation> mane millik na biasa pasti iru'na wai atau mindau'na. mane mangka to ke garagana'kopi <hesitation> mane mattole' atau kumandena jolo mane matttole' jio teras teras sola solaku mane to mane biasa ke la mamma na biasa pasti <hesitation> santa' na biasa jomai kampus <hesitation> bojo'na jomai kampus atau jomai lalan ma' motor. <noise> terus to terus to <hesitation> alaimo sapatungku mane kualai dolo kos kakiku na mane paccingngi jolo lette' ku mane terus male mo minjio jolo' mane mamma'. karna ke minjio'ki jolo mane mamma' marasa mamma'ta ma dingin dingin di rasa